E enjtë më kujton mundësinë për reflektim dhe vlerësim. Është një moment i mirë për të rishikuar progresin e bërë gjatë javës dhe për të bërë ndonjë rregullim për të arritur atë çë dëshiroj para së dielës.